Manaraky tafiondrivotsy andreo lafa megna atimo agny i ta-tafiondrivotsy igny la megna atimo andreo lafa mande megna atsinagna any koa i tafiodrivotsy igny la mietinagna koa andreo.